भरोसा ऐसा एगो शब्द है जो कभी तो एसल आदमी पर हो जाएल। जो भरोसा लइक न होथे और कभी ऐसे लोग मन पर भरोसा नही होएल। जो भरोसा लायक होथे जब हमर दिमाग दुनिया दारी में खुलेल तो। हमन कोई लोग पर भरोसा नही कर पाथे। भरोसा प्यार जैसा होथे हुईस तो हुईस नही हुईस तो नही।